Ndraiky aly zay ka nahita olo mampiahiahy tanantin'ny trano tao i rabe mpiamby igny da ny nanaovany azy la avy da nangeky i police q. Nitonga teo amizay police igny kaiky ny anakiny avao kay io.